طبعًا الرياضة اللي أجيدها للغاية هي كرة القدم ،أحببتها من وأنا بذر صغير ،وكنت ألعبها في المدرسة ،ومع الأصدقاء ، الأسباب اللي خلتني أجيدها ،أولًا لياقتي البدنية العالية، <hesitation> وحبي للجري <hesitation> كمان العمل الجماعي والتكتيك ،والتحفيز ، والمنافسة ،وبالطبع العلاقات الإجتماعية.